Raha fandinihako ananjy ndreka zao mety, azo atao namana aby si ny a-kivà jiaby fa, a <hesitation> samy manana ny tiany, misy sasany mana- mankatia le kivà berger de, <hesitation> misy sasany mankatia le kivà sotra ohatra chien de salon, fa samy managna ny tiany aby si olo jiaby, de afaka atao namana